नौकरी के साक्षात्कार की तैयारी क खातिर, कंपनी और भूमिका के बारे म रिसर्च करा, सामान्य सवालों के उत्तर तैयार करा, अपनी ताकत और कमजोरियों पर विचार करा, और आत्मविश्वास से बोलने का अभ्यास करा। इसके अलावा, इंटरव्यू के दिन समय से पहले पहुंचें और पेशेवर ढंग से कपड़े पहनें कि तैयार वेकी जावा।